Eoa <hesitation> kaly malaza Ã Chine <noise> zareo chinois zany le kely maso be reo zany <hesitation> zaka malaza any ny so- saosy soja de bakeo reo tia paty, zany zany raha tena mety amindreo any.